<noise> Misy gn'olo da tena mahatà sekire io ka. Da tena hainy ny tsy ma-gny tsy mamoraky an'igny ami gnolo. Fa laha tiategna tena tsy hiboaky i da hadinoa agny. Atao sary tsy fatatsy.